<noise> Fa impiry zaho zay nivola hoe tsy mety ho aho, aleo ijano io raha io fa tsy- tsy tiako mihitsy zany anohizanareo an'io raha io, ka mandeha magnagny koa nareo, aleo tonga de ajanony lafa tsy mety le olo.